Une inyama isyu ndidwada kabisa, <noise> mukilunga kyane iki, <hesitation> lindimile ikedele, ilikedele lindemile kwasabu lila linisivoko kamya, ilinulukanza luva, <noise> lila lik- ukweli lila malit likwisa pakurya ikyakurya apa, najule ulibau, likwisa likidenyue isebele wita lyalimile. Lipya likila ulibea kulila kumabiki kukyanya, wiwoa litie <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> inole kange likunduka ndindilimie. <noise> Basi vundie ndisikitika sana une, ndilimile, alakulitagire kukyanya alipo ulita gwe gwe numwene pala likunduka, <noise> ndinyanzi ndinya- ikyakurya, <noise> ndomana ndikulilimile ilyeni, ndie ndisikitika sana, <noise> lyatuvere nukutuva umwana wangu. <noise> Lyatovile ilyambwene umasibe, umwene uba ukude isebele syakunya, <noise> anyanyi, <noise> ilyene lilile vilisike, <noise> kwakweli ndikatova amakofi kumwana vangu. Lakini ndyasikitike sana, ndikalileka ndikata basi najutaka, kwasabu ilyene liketa kumabeki kukyanya. <hesitation> nujunge avangi ava vakalie avangi ndingalonda ukuta avakailo ava, isimba najene ndidwada, isimba pujiri simba! ng'ali sana, ng'ali sana jira jene jejiri isenga. <hesitation> jejejira jiriningusu sana, jiliningusu sana isimba, Isimba <hesitation> nitembo, itembo ndukujidwada najene ila amango atukukyaja jidenyire ibigi, nuvukongwe kwamwene kura vijikumbana ivi, jidenya, ili nuvona jiri yaani jini hasira sana. Utukire ukyaja ji- tumu ukokundi kwe kukyana, unkonge kuli, jukwese mpaka jikukwibata, najene ng'ali sana, isinge ndikasivona isinge sikalika syongoso lakini isingi isi. <hesitation>